tugir hafa farist í aurskriðum á Filippseyjum eftir mesta óveður í heiminum á þessu ári á sama tíma geisa flóð í Bandaríkjunum eftir fellibylinn Flórens forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar segir að fíkn sé hættulegasti og jafnframt algengasti sjúkdómur samtímans tuttugu og sjö fyrrverandi sjúklingar á Vogi hafa dáið á árinu kókaínneysla færist sífellt í aukana stefnt er að því að fjölga hjúkrunarnemum um fjörutíu á ári forstjóri Landspítala segir mikilvægt

að menntakerfið bregðist við mönnunarvanda lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ætlar í átak gegn skipulagðri glæpastarfsemi með áherslu á fíkniefnasölu innflutning og framleiðslu gert er ráð fyrir áttatíu milljónum króna í fjárlagafrumvarpinu til þessa verks Ísfirðingur er bæjarstjóri Bolungarvíkur og Bolvíkingur er nú bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar þeir telja þetta til marks um að fornum hrepparíg bæjanna sé lokið gott kvöld minnst fimmtíu og níu eru látin eftir að fellibylurinn reið yfir Filippseyjar í gær fellibylurinn fór yfir

Hong Kong og Kína í dag þetta er mesta óveður sem geisað hefur í heiminum á þessu ári ruddi sér leið yfir Hong Kong og Kína í dag og skildi eftir sig skemmdir og eyðileggingu lýst hafði verið yfir hæsta vegna fellibylsins í Hong Kong háhýsi svignuðu undan en krafturinn var slíkur að rúður brotnuðu tré rifnuðu í sundur og vatn flæddi yfir götur ekki er vitað til þess að hafi orðið neinum að bana í Hong Kong en meira en tvö hundruð slösuðust nokkur hundruð Hong Kong búar leituðu skjóls í neyðarskýlum meðan ástandið var sem verst óveðrið hefur nú náð til meginlands Kína í suðurhluta landsins var meira en tveimur milljónum manna gert að yfirgefa heimili sín áður en fellibylurinn kom þar á land í dag tveir eyðileggingin var þó mun meiri á Filippseyjum þar eru minnst fimmtíu og níu látnir eftir fellibylinn flestir fórust í aurskriðum ástandið er verst á norðurhluta Filippseyja hús hafa hrunið þök fokið og raflínur slitnað þá lagði

heilu bújarðirnar í rúst óttast er um afdrif fjörutíu manna sem lokuðust inni í gullnámu þegar skriða féll yfir munnann engar vísbendingar eru um að mennirnir séu enn á lífi björgunarmenn hafa grafið lík fjögurra

í Bandaríkjunum fást menn við eftirköst fellibylsins Flórens minnst þrettán eru látnir um milljón heimili og fyrirtæki eru án rafmagns eftir óveðrið þrátt fyrir að mesti vindurinn sé úr Flórens eru enn þá viðvaranir í gildi vegna flóða önnur eins rigning og fylgdi Flórens hefur ekki verið í Bandaríkjunum í manna minnum

verður fjölgað um fjörutíu til að bregðast við mönnunarvanda í heilbrigðiskerfinu ný og styttri námsbraut í hjúkrun fyrir þá sem lokið hafa öðru háskólanámi verður tekin upp í Háskóla Íslands Páll Matthíasson forstjóri Landspítalans segir brýnt að menntakerfið grípi til aðgerða til að fjölga nemum á hann bendir á að kostnaður við mönnun Landspítalans sé meiri en ella vegna skorts á starfsfólki því hann sé að hluta leystur með yfirvinnu aukavaktir valdi enn fremur auknu álagi á starfsfólk að alls vanti fimm hundruð og sjötíu hjúkrunarfræðinga til starfa í íslenska heilbrigðiskerfinu til viðbótar við þá fjögur þúsund sem

í hundrað og sjötíu Eyjólfur Guðmundsson rektor Háskólans á Akureyri segir að

verði fjölgað úr fimmtíu og fimm í sjötíu og fimm til ársins tvö þúsund og nítján en þó ekki í einu skrefi Helga Gottskálksdóttir varaforseti

hjúkrunarfræðideildar h í segir að tekin hafi verið ákvörðun um að setja á stofn sérstaka námsbraut í hjúkrun fyrir þá sem lokið hafi öðru háskólanámi hún verði tveggja ára námsbraut sérsniðin að hverjum og einum nemanda og vonast sé til að hægt verði með þessu að fjölga nemum um tuttugu já þetta er í takt við okkar áherslur við höfum verið að styrkja við háskólastigið

þeirra um fimm prósent á milli ára og við höfum sérstaklega verið að eyrnamerkja fjármuni til þess að styrkja við hjúkrunarfræðinámið að minnsta kosti þrjátíu fíklar undir fertugu hafa látist það sem af er ári kókaínneysla hefur aukist mikið og faraldur í misnotkun sterkra verkjalyfja er ekki

í rénun forstjóri Íslenskrar erfðargreiningar segir fíkn hættulegasta sjúkdóm samtímans

lítum á sem fíkn sem verður fíkn þegar komin yfir ákveðin mörk er hluti af starfsemi heila allra okkar þessi tilraun til endurtekinnar hegðunar hlýtur að hafa reynst okkar dýrategund

að lifa af annars væri hún ekki þarna nánir ættingjar alkóhólista eru nær tvöfalt líklegri að þróa með sér áfengisfíkn og áhættan vex eftir því sem efnin verða sterkari eins og stendur þá er þetta ekki bara einhver algengasti sjúkdómurinn hjá ungu fólki í okkar samfélagi heldur líka sá hættulegasti þetta er sá sjúkdómur sem leggur líklega flesta að velli

veldur dauða líklega flestra á við vitum ekki út af hverju þeir dóu það geta

er ekki hægt að horfa fram hjá því að

að þú tekur fíknisjúkdóma

og berð þá saman við aðra geðsjúkdóma hjá fólki á þessum aldri þá eru

svo miklu miklu algengari

miklu miklu banvænni þau bara hafa ekki þekkingu og hafa ekki hugmynd um hvað ópíóíðar eru mjög ávanabindandi og ofskömmtun er banvæn fólk sofnar ekki bara og sefur úr sér vímu heldur sofnar og svo sofnar

hættir fólk að anda og deyr það er svo hræðilegt að sjá ungt fólk rústa sínu lífi á tiltölulega stuttum tíma og eiga kannski aldrei leið til baka

skammti af fíknilyfjum samhliða misnotkun ópíóíða hefur sprautufíkn aukist mikið en mesta aukningin er í kókaínneyslu mest meðal ungra karla götuverð kókaíns er um átján þúsund krónur grammið og fara margir með nokkur grömm á dag úrvinda

ályktun að viðkomandi sé þunglyndur oft er þó fylgni á milli fíknar og annarra geðsjúkdóma en samspilið er flókið Kári segir langflesta fíkla ekki hafa aðra undirliggjandi geðsjúkdóma geðklofi þunglyndi kvíðaraskanir við þann vanda sem steðjar að okkur frá frá fíknisjúkdómum lögreglan á höfuðborgarsvæðinu undirbýr sérstakt átak gegn sölu innflutningi og framleiðslu á fíkniefnum í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir sérstakri fjárveitingu til átaksins gert er ráð fyrir áttatíu milljóna króna framlagi í fjárlagafrumvarpi næsta árs til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu til að efla aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi með sérstakri áherslu á aðgerðir gegn fíkniefnasölum innflutningi og framleiðslu fíkniefna Karl Steinar Valsson yfirlögregluþjónn staðfesti í samtali við fréttastofu að þetta væri í undirbúningi unnið sé eftir ákveðinni hugmynd sem sé verið að útfæra og sú útfærsla ætti að liggja fyrir fljótlega búið er að kynna þessar áherslur fyrir dómsmálaráðuneytinu karl Steinar segir að ástæða hafi þótt til að beina sjónum sérstaklega að þessum brotaflokki átak sem þetta kalli á samstarf víða til dæmis við tollayfirvöld og erlenda löggæslu svo eitthvað sé nefnt verði af átakinu þýðir það að sögn Karls Steinars að fjölgað verði í lögreglunni líklega um fjóra til fimm lögreglumenn í Ástralíu hafa áhyggjur af því að sala á berjunum hrynji eftir að nálar fundust í jarðarberjum víðsvegar í álfunni ekki er vitað

hver ber ábyrgð á ódæðinu eða hvað honum gekk til yfirvöld í Ástralíu hafa heitið peningaverðlaunum hverjum þeim sem getur veitt upplýsingar um þann sem hefur komið

jarðarberjum sem seld eru í verslunum í álfunni rannsókn heilbrigðisstarfsfólks á magaverkjum manns sem kom á sjúkrahús í

í síðustu viku leiddi í ljós að hann hefði innbyrt

nálarnar höfðu verið í jarðarberjum sem maðurinn borðaði þá hefur fjöldi fólks birt myndir á samfélagsmiðlum þar sem nálar sjást standa út úr jarðarberjum margir

hafa brugðist við með því að afturkalla framleiðslu sína úr verslunum þeir óttast að ódæðið verði til þess að sala á jarðarberjum dragist saman með slæmum fjárhagslegum afleiðingum fyrir bændur sá sem ber ábyrgð á þessu hefur ekki enn fundist og ekki er vitað hvers vegna viðkomandi stakk nálum í jarðarberin og skapaði þannig hættu fyrir þá sem neyta þeirra

eru tekin í notkun í Reykjavík fækkar seldum gistinóttum deildarstjóri atvinnuþróunar hjá Reykjavíkurborg segir að hlutfall þeirra sem starfa við ferðamennsku í borginni sé orðið mjög hátt í ár hafa tæplega tvö hundruð ný hótelherbergi verið tekin í notkun í Reykjavík á næstu tveimur árum er fyrirhugað að tæplega tvö þúsund bætist við um fjögur hundruð fjörutíu og átta af þeim hótelherbergjum sem

eru á áætlun

næstu tvö ár munu rísa hér á Hlíðarenda en hér mun þá standa stærsta hótel Íslands ef allt gengur

deildarstjóri atvinnuþróunar hjá Reykjavíkurborg segir að nýting á hótelherbergjum sé mjög góð í Reykjavík borgin vill þó ekki að öll gistirými séu á sama svæði búið er að setja takmarkanir á slíka starfsemi í Kvosinni á Laugavegi og Hverfisgötu það er ljóst að það er þörf á

hótelherbergjum sérstaklega ef við horfum á heimagistinguna og hversu mikið hún er draga til sín

er engri borg heilbrigt að

stækki um fimmtíu prósent á einhverjum tveimur árum segir að nokkrir hafi nú þegar gefið út að fram fari endurskoðun á fyrirhuguðum verkefnum á voru tvö hótel fyrirhuguð í dag er bara eitt hótel fyrirhugað þar á Suðurlandsbraut átján var fyrirhugað hótel en þar eru menn að endurskoða áform sín fram hefur komið í

fréttum RÚV að hægst hefur á vexti í ferðaþjónustu einnig virðist fjöldi gistinótta fara minnkandi sé litið til fyrstu sex mánaða á síðustu fimm árum fór seldum gistinóttum á höfuðborgarsvæðinu fjölgandi fram til ársins tvö þúsund og sautján en í ár eru þær rúmlega þrjú þúsund og fimm hundruð færri en á sama tíma í fyrra stefna Reykjavíkurborgar er að atvinnustarfsemi sé fjölbreytt og á það sama við um gististarfsemi ef við skoðum hlutfall starfandi eftir atvinnugreinum sjáum við það að við erum komin rosalega hátt upp í því hversu margir af íbúum borgarinnar vinna við ferðaþjónustu þannig að það verður ekki áhersluatriði borgarinnar að stórauka stuðning við ferðaþjónustu á komandi árum þingmenn deildu hart um heilbrigðismál í Silfrinu í dag þingmaður Vinstri grænna sagði þingmenn Sjálfstæðisflokksins gera árás á heilbrigðisráðherra og formaður Miðflokksins sagði

ráðherrann vera að rústa heilbrigðiskerfinu nokkuð hefur verið fjallað um undanfarið að ríkið greiði fyrir aðgerðir íslenskra sjúklinga í útlöndum því of löng bið

hér heima og þá hefur nýjum sérfræðilæknum verið neitað

um aðild að samningi sérfræðilækna við Sjúkratryggingar eru sóa fjármunum út af því að við viljum ekki að að til dæmis einkareknir aðilar í heilbrigðisþjónustu sinni ákveðinni þjónustu við viljum frekar að sænskir

einkaaðilar geri það að þá hljótum við náttúrulega að spyrja nú hvernig í ósköpunum komumst við inn á þessa braut

við Sjálfstæðisflokk nefndi í Silfrinu að hún hefði einmitt óttast að Sjálfstæðisflokkurinn væri á móti kerfisbreytingum sem kallað hafi verið eftir og mér finnst þessi grein sem birtist í gær í Morgunblaðinu þar sem að þrír þingmenn skrifa undir á höfuðborgarsvæðinu mér finnst þetta ekki vera gagnrýni mér finnst vera árás árás á heilbrigðisráðherra og ég velti því fyrir mér hvort að þessi fjórir þingmenn sem hafa farið fram fyrir skjöldu úr ranni Sjálfstæðisflokksins ætli sér að styðja frumvörp sem koma fram hjá heilbrigðisráðherra þegar kemur að því að gera breytingar á heilbrigðiskerfinu ég var sammála mjög mörgu sem hann fór yfir en ég var ekki sammála því að það væri ekkert að gerast í þessu núna þetta er að gerast núna heilbrigðisráðherrann er að rústa kerfinu núna við höfum verið að hitta sérfræðilækna við höfum verið að hitta

fólks úr frjálsum félagasamtökum allt er þetta í skotlínunni hjá ráðherranum markmiðum Svandísar að einhverju leyti já við eigum auðvitað eftir að sjá markmiðin við

eftir að sjá hvernig þetta er við við erum ekki ekki algerlega á móti sérfræðilæknum alls ekki en við viljum bara sjá útfærsluna við eigum ekki að tala um falsfréttir

heldur kalla tilraunir til að afvegaleiða umræðuna sínu rétta nafni sem er áróður þetta segir forseti Evrópusambands blaðamanna sífellt eru fundnar nýjar leiðir til að koma áróðri á framfæri hugtakið falsfréttir eða var víða valið orð ársins í fyrra forseti Evrópusambands blaðamanna segist ekki hrifinn af því að kalla

fréttir sem skrifaðar eru með

pólitískan áróður í huga þessu vinsæla heiti

segir mörg dæmi þess að stjórnmálafólk reyni að stýra umræðunni með því að úthrópa miðla fyrir að flytja falsfréttir

fljót við Indland er eitt af menguðustu fljótum heims ferðamönnum við fljótið hefur á nokkrum árum fækkað um helming vegna mengunar og óþrifnaðar yfirvöld hafa um langt árabil lofað því að hreinsa fljótið en ekkert gerist þetta er Varanasi ein af elstu borgum heims um fimm þúsund ára gömul hér liggja rætur

þúsund og fimm hundruð árum en Varanasi sem liggur við bakka hins heilaga fljóts í Indlandi er ekki aðeins ein elsta borg heims hún er líka ein

borg heims og Ganges fljótið þarf að gjalda fyrir þá mengun dýru verði við bakka Ganges fljóts búa fjögur hundruð og fimmtíu milljónir manna daglega fara fleiri en þrjú hundruð fram í og við fljótið og ösku

allra er dreift í vatnið þessi siður laðar þrjár milljónir ferðamanna að árlega en þrátt fyrir að Ganges hafi í gegnum árin laðað að ógrynni ferðamanna þá hefur ferðamennska dregist saman um meira en helming á örfáum árum helsta ástæðan er gríðarleg mengun hér rétt við miðborg

er tvö hundruð þúsund milljón lítrum af skólpi hleypt út í fljótið

vatn sem er blandað saur

líf í vatninu löngu dautt heimilissorpið flýtur um allt og stór hluti þess endar í fljótinu vandinn er

ekki síst pólitískur undanfarin tuttugu ár hafa allir lofað því að hreinsa Ganges fljótið þegar líður að kosningum að afloknum kosningum er loforðið sett niður í skúffu og svo er rykið dustað af því í stundarkorn á fjögurra ára fresti þúsundir Japana gæddu sér á japanskri kjötsúpu í dag og settu um leið heimsmet í fjölda súpuskála sem eldaðar voru í einu súpan sem kallast

í svo stóru trogi að það þurfti vinnuvélar til þess að hræra í henni og skammta á diska alls voru það tólf þúsund sex hundruð níutíu og fimm

sem gestir og gangandi á átta klukkutímum í súpuna fóru þrjú tonn af rótargrænmeti eitt komma tvö tonn af nautakjöti ásamt sojasósu og sykri kannski er það merki um að rígurinn sé búinn segja bæjarstjórar Bolungarvíkur og Ísafjarðarbæjar en nýr bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar er Bolvíkingur og bæjarstjóri Bolungarvíkur er frá Ísafirði margir muna og kunna sögur af hrepparíg eins og hann gerðist verstur milli Bolungarvíkur og

Ísafjarðar hérna voru menn

að slást og jafnvel

annarri ástæðu en að vera frá sitthvoru bæjarfélaginu hér var alvarlegur og mikill rígur það sætir því tíðindum að með ráðningu Guðmundar er Bolvíkingur orðinn bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og Ísfirðingur bæjarstjóri Bolungarvíkur en Jón Páll Hreinsson hefur gegnt því starfi frá árinu tvö

og sextán

er búinn ef ef að samfélagið sendir sína bestu syni yfir var það ekki gert á árum áður kannski bara tímanna tákn að við séum komin á þann stað að að þetta þyki

bara allt í lagi en þegar þú varst púki gast þú ímyndað þér að þú yrði bæjarstjórinn í Bolungarvík nei ég held ekki

að það besta við Ísfirðinga eru nágrannar þeirra Bolungarvíkurgöng hafa bætt samgöngur milli bæjanna til muna og þá hefur sameiginlegt íþrótta og tómstundastarf barna færst í aukana þaðan kemur samkenndin ef þau standa hlið við hlið

þá skiptir það máli já en hvort ertu Víkari eða Ísfirðingur ég verð alltaf

ég verð að segja það ertu núna Bolvíkingur ég verð að viðurkenna að ég er ekki mikið búinn að þora að fara til Bolungarvíkur síðan ég tók við þessu starfi en ætla að leyfa rykinu að setjast í nokkrar vikur áður en ég fer að spóka mig í sundlauginni

snjóað á láglendi fyrir norðan

snjóað á láglendi fyrir norðan

tugir hafa farist í aurskriðum á Filippseyjum eftir mesta óveður í heiminum á þessu ári á sama tíma geisa flóð í Bandaríkjunum eftir fellibylinn Flórens forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar segir að fíkn sé hættulegasti og jafnframt algengasti sjúkdómur samtímans tuttugu og sjö fyrrverandi sjúklingar á Vogi hafa dáið á árinu

færist sífellt í aukana stefnt er að því að fjölga hjúkrunarnemum um fjörutíu á ári forstjóri Landspítala segir mikilvægt að menntakerfið bregðist við mönnunarvanda lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ætlar í átak gegn skipulagðri glæpastarfsemi með áherslu á fíkniefnasölu innflutning og framleiðslu gert er ráð fyrir áttatíu milljónum króna í fjárlagafrumvarpinu til þessa verks Ísfirðingur er bæjarstjóri

Bolungarvíkur og Bolvíkingur er nú bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar þeir telja þetta til marks um að fornum hrepparíg bæjanna sé lokið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 takk fyrir samfylgdina um helgina